الأشباح بالنسبة لي هي أسطورة خيالية ما هي موجودة في واقعنا، ولكن في بعظ الناس تؤمن فيها وفي بعظ الناس ما تؤمن فيها، أنا من الناس إللي ما تؤمن فيها البر، لكن الناس إللي تؤمن فيها ممكن إنهم شافوا مثلا أفلام رعب اتأثروا فيها علشان كذا ممكن هم يؤمنوا فيها، لكن هي من الأساس ما إلها داعي.